Zaak'əi mi ləibəi pyok gwa ha hi ləibəya, wukyom nyingnya min laak man yillangmal, maa yangngas kɨn kai a kɨn kai shongnangngawu, wukyoom lak man yillangmal. Mɨn lak ma nyim gye soonongmal nyingngya. Soonongmal pang nongngəi, nongngəi naam. Kigu zhe kwu wukyaiyoom nyingnya mi kaisɨn mɨn laak man yillang mallu, hi bi nyingnya ga da kuk wukyai təmongnga ko dəuni, ko maal ko nyangi, ga ləisɨn zhongngu maa shenong ga ko nang laai pang laak, ni wan bissɨna? Ga kumung ko yibəi shisɨnməi. To ti yiblangmal pang a de kuk'ung gi namawa? Sonongmal pang a da kuk'ung gi namawa? Hal ma sheko a nyingnya gwa yibəi, yibəi, yibəi ko ni gin wan iri yibəiya a nyingnya yaat wukyaiyome mi təməi pang wukyai kyin. Mi təm wukyai kyinema ba pangnga lag'ai. To yibəi bi riga shi pangngatre, yibəi pi riga shi nangngatre kəi kuk pangngat ag'ai kəi kuk nangngat lag'ai tɨ təka wanayewa. Zhe ko tɨ təm kyinəi. Ta da pi tɨ yillangmal pang gi namawa? Yillangmal a tulwo a tulwo yillong mal a tulu ani pyi <hesitation> təmong dyaal. To ti tommong dyaal pang kuk lag'aiyu, ma pi ti yillang gi namawa a nyingnyawa. Kigu da tək'a min <hesitation> kin gye sonong kinkai, a sonong gwa kin kai, da kigwa tək mɨnna, <hesitation> bakai yom gwa ma wase mi kuk kəi təkung mal kuk'a man bakaiyom zhini, yibəi pang tək dəizɨn wase man zhini lag'ai, ai har ana a a kaas kɨnang wana. Gimyes mana nimi tuksɨna? Wukyai pang nyingnya ta gyak maa makaranta, mi tuk gi pangngosɨna, gi pangngosin pang mɨn yuk'a mi shemɨn ko mi daa ni kasuwaye, kwalkai gillong lag'ai mi dan niye pol zindi lag'ai mi dani məot kwat lag'ai, mi dangngəi gi lak yak kwata donggwaak, tɨ sarewa, tɨ sare, wukyai pang mi təm kyina. Gyak nigi nangngosi, kyenongmal, mi ami shezɨye ko maan məsse, mallas kyennəi, sɨ taye, sɨ waar kəiye pang laak, nang laak. To in tɨ kəipang ta təm kyin lag'aiyu, gyeki guna a punungngu. Wukyai təm kyinnəi nyingnya. Oangu ta zhega ko wukyai a nyingnya ko mɨna man sonongmal a nyingnya pang sonong kɨnkaiya shen myespang ko ta yab kuyam, wukyoom nyingnya mi təm dəi təmong, ni wan bikayi, ni wna bikayi, mi wan a gug sɨnayi, ningnya mi wul de amsɨ, mi kyang amsɨye mi tak'an bapyi. Akin sonong gwa gyekinna a dangka pang Myes a kondi mi yoktiye mi waar kəiya gyeki laak, kusum kusuma mak wukyaiya, kusuma a tuk wukyaiya, kusuma a pi kowama ni wukyaiya. To pang laak ga ti kuk kiguna ta tak'un wukyaiyu, məi yokta yoktiye, ma bak kobo. To ti kəiyu ta da pin nama? Ti kəipang ta daa kuk te təmang dyaal pang mi har ya ti mallas sona ya ti təm pang yillang mallawu a da kuk'ung a wowowa wukyoom nyinnga min mi kyansi de bapyi, ma kam de bapyi, bapyi pyas yiki lak zin shoko sɨn wukgai pang maa nim maba. Bəski yuk kinkai nyinggyewu, məi kəi wukyai pang zung, yibbəi shisɨnni yibbəi shisɨnəi, kaitaa aye bəski, bang gwa ta a secondary school bung kwa ta polytechnic ko college of education ko ɓung gwa ta a university ti ɓas ki kyas a ye pangngu. To, a pangngas, yibbu shi pangngngatre, ko ibbi shi nangngase, nina muk kəi pangnga? Panggu laak ta muk kəi pangngu. Kəipang ta yuk'ung te təma kwal, kəipang ta yuk ta dəm kwallewu, ki gu mi kadai kigu kəi pang a pinungngu, ta nyandai mi <hesitation> sha kwaya, ti sha pasat donaha, ti təma konina a zhepiyok dawu ta nyandəi dyaak mi pyai pyai, kigu ta mi mab wukyai bogghom kirinawu lag'aiyu. Nyingnya wukyai bogghom mi watre kinna, kafin ki shepyok'awu ta she ko tɨ kwa gye shege ge lag'ai, ta she pyok dawu. To, ni gyeki lag'ai. Ti yangngase pangngas laaie, əiya tɨ shena da kigu ga pikiwa pung lag'ai. <hesitation> nang laa yibbəi shin- nangngei, yibbəi shi kəye hal nyingnya kuma ti yibbəi pang nongnəi lag'ai minna mɨn yaar wukyaiya min təm khina. Ni gi yaat ti kəi te tən kini wu gi mab ko kaas pang a tənong dyalle? Kaas lak təmong dyaal. Ta pi muk'oi, ta sha kwaya panggu zhewu, ta sha pasar oon, ta təm pang bak yibbu, gyekigu lak gi pi uja pinung mi kəigwawu api gaya pangngas laak nangnges laak yibbəi shisɨnəwu. Ni məssong bapyi lag'ai, abin ni məssong bapyi doktiwu, kəi pang ti maba, abin ni məssong bapyi duk nangngatru kəi pang ti maba. To kəi a ti zheyəi ti pi gyekiye lag'ai pangngas məssa ti waatina, nangngas məssa ti laak man gife pangu sam ta mukta mi gyekiwu ta yangngas ta da ku.